Jeece lě etiepǝ wǝǝ, wǝ lo ɖo lele lǝ mǝ lǝ̈ e lee ke ceŋ o poŋ wǝǝ, paape ǝ vǝnuŋ o lo ko o lóo ro eniarɛ wǝǝ, lǝ̈ ŋlǝ̈ o lóo toolu lä wɛ. Wǝ lo ɖo nyaŋrǝ ko turu gbɛlɩlǝ̈, wǝkpakpǝ, mǝn afʊkpa tu ru ŋ tu yǝ kpɛlɩ lǝ̈. Vonɨ e le yii wǝ́ e le wii oturu a la cɛ, e kpii lö tu. Elee ke ceŋ o poŋ paape vonɨ a la nya a la kala kǝkpakǝ e le kpii lä wɛlɛŋrǝ ko wǝǝ, o lóo poŋ ayɩrɩ pǝ loh ko fɛ ri ŋ fɛ ko oturu l̂ ŋkpɛ a la cɛ. Wǝ loo ɖo kɨ otiru lǝ̈ tieyǝ wǝǝ kɨ la kaalɨ ko e lee wii, a la cɩɩ a láa tɛlɩ oturu ǝ turu kǝ́ ǝ lǝ ko, wǝ ǝ lǝ ǝ lǝŋ poŋ a yɩrɩ. Kɨto wǝ lo ɖo ŋle etiepǝ jeece acɛkǝ kɨ kaamǝ lǝ ko turu jeece e le yi mǝŋ wǝ anyaŋyǝ sa wǝǝ, o fuu lä nyaŋrǝ ǝ fǝ o ku, wǝ ke ce wǝ ri kɨkpakǝ pɨ la kalapɨ la faa o, ǝyǝ yáa saa le ŋ kpii ke o, oturu ǝ lǝ fǝ a ya lée kpii rǝ lä wɛlɛŋrǝ o poŋ ayɩrɩ. Ǝ kǝ lǝ rɔɔrɔɔ nɛ wǝ́ a láa nya mǝŋ toolu lä wɛ ko voŋ nyi la nyɩŋ lǝ̈ wǝǝ, wǝ láa ca kpɛ. ŋlǝ̈ tie wǝ loo ɖo ko turu kɨ la kaalǝ ko oturu e kpii a láa tɛlɩ rǝ e lǝŋ wii, o lǝŋ toolu lâ wɛlɛŋrǝ. Wǝ lo ɖo o lóo wii kɨ o toolu lä wɛ ko fuu ɖukuyǝ ka parǝ, wǝ lo ɖo lô yurǝ ke ka paaɖǝ oturu o lóo poŋ ayɩrɩ. Ǝ kǝ lǝ nɛ kǝ́ a láa nya mǝ ŋ toolu lá wɛ ko wǝǝ, vo nyiyǝ la nyɩŋ lǝ̈ wǝ láa ca kpɛ, a mǝ nyɩɩ mǝ lä wɛlɛŋrǝ. Wǝ lo ɖo lö tui ya xcɩɩ a wɛ yǝ, wǝ kǝ lǝ lǝ̂ yi, ta o, wǝ laa naanɨ o a la mǝ mɛ yǝ sɩsiɛrɩ. Mǝŋ kǝ́ jeece le kpii wǝǝ, ŋkǝ́ yǝ ri yǝ ŋ lǝǝmɨ. Vonu yi ta we wǝ kpǝlɩ lǝ̂ wǝǝ, a mǝ wɛ wǝ a cmǝ fɛlɩ ko oturu ǝ lǝ fǝ a ya láa kɔmʊ wǝǝ, mǝ pǝ loo ru fɛɛ rɛ ko lä ŋkpɛ o lo ru e lǝŋ fii kɨyeepukǝ anyɩŋ vonu o lo ko a láa ya yǝ ri yǝ o nuŋ he nyiyǝ sa ŋwǝ ŋkpɛ ŋ nóo poŋ ayɩrɩ ǝnɨ. Kɨto ŋlǝ etiepǝ wǝ lo ɖo la mǝ cɛ kɨ le mǝ kpii otuiyǝ fwaiŋ oturu wǝ lóo poŋ ayɩrɩ o.